Disa prej ushqimeve t'thjeshta që mi kona shumë janë vo me speca, mandej makaronat me djath t'bardhë, m'pëlqen edhe vo n'sy me avokado, tost me kaçkavall edhe pershutë, gjizë me speca edhe patligjona t'kuq.